Nebam ɓiɓɓe leɗɗe ina keewi, ina ceerti. Nebam gerte ina toon. Nebam <hesitation> boki ina toon. Nebam lekkuule wayno lekki oliiw ina toon. <hesitation> uurgol mun ina seerti, moƴƴugol mun kadi ina seerti.